Ny efa hitako aloha an <hesitation> parvot an, dia <hesitation> aretina entina entin’ny fisiana kankana an dia ilay aretina tsy haiko ny anarany fa ma- mampihintsana ny volon’ilay alika ilay izy. Dia <hesitation> misy koa moa izany <hesitation> n- ny azo lazaina hoe aretina ihany ilay tsy ampy sakafo zareo, tsy ampy <hesitation> otrik’aina ny sakafo ohaniny dia <hesitation> lasa mampalahelo kely ilay alika.